اذا تبي تصير كاتب جيد اول شي لازم تبدأ بالقراءة، اقرى كتب متنوعة عشان تعرف أساليب الكتاب المختلفة، بعدين حاول تكتب كل يوم حتى اذا كانت مجرد افكار بسيطة أو ملاحظات، وأهم شي لا تخاف من النقد، وخذ اراء الناس، وطور من كتاباتك، وكمان حاول تشارك كتاباتك مع اصحابك، وأهم شي تكون صبور، تستمتع، لأن الكتابة تحتاج وقت وممارسة.